Pues uj que almagiür a not botuenguej apatsaran paramajqiüp dacawüx atuquiey arangaran desde que murang chimarangüw neuw atuquey y atuquiey ajlül y alndom mmajwaixoalel nipilan y más este najuen apel ngumieste olonoclas de carrongway iguey más este najwen apey y atuquiey este ajquiüp dacawüx apatsaran este mibutueño uniéj uejanuw air agiür y quiej esteniw pues ajquiupich ajquiupich astaque apel hasta cawüx y ninguiün este ajlül hasta mapey nnguiej mamb.